Kwan ömïö ngec both lwak, ömïö lwak tye ka ngeo kite më pur, tye ngeo kite më gwökö leeni ëntö jami nön na gïn puro, leeni na gïn pïdhö ni könyögï më can na thïthïnö kelo cïlïng ï cïng-gï.

Gina kwan okelo ï paci ka jö ökënë na an anënö ënë më acël, peci na kwan tye ïë pëkö na makö pacö nön ope nwongo ogedo gïnï, tye gïnï k'ötöka, tye gïnï kï pikipiki, kede ka two obino cïlïng tye na terogï ï öd yath bërö na an anënö kwan okelo ï paci ënön kï both jö na tye k'ëthïnö ka cë ökwanö gïnï na bër.

Gin na mïö ngat mörö nwongo two jönyö ënë buto atata nywakö jami mökö na bïbïth calö olyedi kï libira kï ngat na tye kï two.

Agwëra obedo gin na bër, agwëra könyö cangö, jükö two na papath na myero ömak dhanö onyo mëna makö dhanö cë agwëra kï both jö ï paci kiducu obedo gin na bër kelo yot kom ï pacö.

Kwan ömëdö rwöm më pacöna ömïö ëthïnö onwongo tic, tic na gïn onwongo nï ömïö gïn tye ka döngö lobo, jö obedo daktar, nökënë obedo epwonye, jö ökënë obedo ëgwök lïm, jö ökenë obedo gïnɨ ëdwüö ötöka, jö ökënë obedo gïnï ëwang nywenyo,

Lwak më kabedona tio gïnï kï dïrü na papath më könyö paci ëka nwongo kwan n'opore kï puro cem n'ëcadhö, gwökö leeni n'opore cë ëcadhö më cülö kwan.

An acïdhö ï öd yath caa mörö këkën na ba awinyo na bër onyo bene acïdhö apimo two kadï ba atwo kite yot koma tye këdë ëk karë kï karë kede bedo kinge dwethe arïö onyo dwethe adek, angwën onyo abic kede kite cë an anënö këdë

Kwan ömïö ryëkö, kwan ömïö ngec kwan okelo rïbërë kwan ömëdö rwöm më thïn më cath kï wïl kwan ömïö tic na papth both ëthïnö më pacö both lwak më pacö ömïö pï manön lönyö tye yot kom tye pacö.

An atio kï cim caa mörö këkën tëkï mac tye ïë akürö lwongo ka dhanö onyo an thon alwongo dhanö ka cë lwongo pod ope adïö, adïö më nënö ngö mökö na tïmërë ï Uganda kï lobo nökënë na tye yökö Uganda ëka koth tuko mökö na nwongo könyö jö na mëdö ngec ka dhanö.

An atio pï caa na römö abungwën ï nïnö acëlacël, ëka kinge tic adök pacö, më nënö kite para tye ködë, ëka ëthïnö orio gïnï nï ngö?

Na yaa kï ï kwan, jö më kabedona rïbërë gïnï ëka nöthërë gïnï pol karë pï nënö nï etio tic mökö na kelo döngö lobo ï kabedowa.

Kwan k'ëthïnö anyira ölökërë öwëkö ëthïnö anyira ï karë ni polgï tye ka kwan na pol, ëka mïö ngec mene tye, ömïö udi udi mene tye ka döngö, ëka ömïö ëthïnö anyira mene tye kï ngec ëka könyö pecigï ducu.

Atio kï kwan ni më könyö jö më kabedona ëk gïn onge gïnï nï Lëb Thur obedo lëb na pïrë tëk ëka gïn thon mïtö ömar gïnï lëbgï ëka kwan ni pwonya nï ka lebi tye n'ëcö kany mörö ëkwaë k'ëkwaë bino gïnï thon kwanö ï anyim.

Eyo an agwökö cïlïng ï bank ï bankna

Böng na an amarö ruko oruruba pïën atye kï mënë anyen na nwongo pod ëkwö akwöa kï mënë ëwïlö na nyen onyo mökö awïlö kï cuk n'obedo bongi na dong jïï nökënë oruko ëka ekelo më acadha.

Ëcwö myero opimere karë kï karë, më nënö nï më nënö nï ënënö kita two cükarï tye ka ka ka ï kome ködë, cë wëkö ën ngeo ökö ëka mïö cakö makö lok mërë na bër.

Ëcwö mito öcam cëm na papath na calö nyig yen, kwon abir, aa böö, ringo kï nökënë dök na papath

Pwonyere kï pacö pol karë bedo ï wi öthëm jö na pacö bedo gïnï kothyeno kanya acël ënywakö thama epwonyere kite na nwongo ëkönyërë kï pacö ködë.

Yaa, ï karë ni kabedo më cath tye kanya kiducu tye cakërë thon kï ï pacö, tye ï cënta, ëka tye ï cuk kanya nwongo jïï rwatërë ïë ï cadhö jami na papath.

Kwan mïö atero athïn-na ï kwan ï cukul kwan mïö athïn-na pwonyere më bedo ngat na ryëk kwan mïö yabö wang athïn më neno na bër. kwan ka ëthïnö cïdhö ï kwan anyim më pacö nön nwongo nen na bër.

Böng na an amarö ruko, obedo long, obedo jinc, obedo böngü na umo koma ökö kïbëc na bëcö na ba mïö koma kany ökënë nen ökö atata.

Kwan ölökö bedo ka lwak kï bedo kï lïm ï pecigï kun mïö gïn tio kï cïlïng ï yoo n'opore ka enwongo ebedo pïny eketho mwëka më cïlïng ka eketho myëka ka më cïlïng etio ködë na lübö kit myëka nön n'etio ködë ï cïlïng nï ëk cïlïng pe etii ködë atata ëk cïlïng kür obal.

Enyodo myero önën nï ëwïlö gïnï jami më cukul ka karë më kwan örömö enyodo myero önën nï ebedo gïnï kï karë më cïdhö gïnï ï cukul më nënö kit n'ëthïnögï tye ka ka makö pwonyere ködë ëka enyodo myero obed gïnï kï karë më bedo ï mïtïng kite na gïn myero ëköny gïnï kï cukul ködë.

An amarö camö odii ëka omogo ëka ka karë na cem tye na nwongo apuro nyïm na bër nwongo acamö thon dëk akotokoto kï kwon kal na nwongo ëmyënö na nwang na bër pïën cem nön ka ïcamö gërö komi inen nï luk na calö dhanö na cemo na bër kï nyig yen nökënë na gërö kom.

Yodhi na kwan römö könyö kï mïnö agam më peki na tye pacö ï kom lwak ënë nï, më ryëmö kwia pïny, mïnö yot kom, lengo ï paci, ëka kï gwökö two na papath.

Nywakö olyedi ba bër pïën yot kom ka ngat acëlacël ba engeo, co ka ngat mörö two nywakö olyedi kelö two ï kom jö na komgï yot, co nywakö olyedi ba bër.

Gin na kwan ötïmö na bër ï pacöna ënë nï ömïö an calö won kom akwanö abedo apwony arömö cülö ëthïnöna ï cukul ëthïnö nökënë kobedini acülö, jö nökënë dong tio öyabö wia ëka ömïa ngec na pol.

Two par nyuthere nï ngat mörö kok akoka caa kiducu, mogere amoga, ba tye kï ngec yom cwiny mörö këkën ëka pol karë inwongo nï tye kënë onyo bedo karë kënë.